Pues jue dun najeyë dun këj jue yëdun mëd naje'e nak dun oy wa'atyë mayë mineyën pakya nak yëdun jawey pues naje nak jedun jadyë ijpë kap nak dun tyëm yaj mayajpë.